<hesitation> Fomba ivezivezana vorogna ndraika mandrapaha- mandrapahifindrany monina de <hesitation> miaraka maromaro alongany izy, izy miaraka maromaro igny a <hesitation> fiarahany aminjareo le jiabijiaby igny zany amin'igny izy mba sy very; de izy a, izy lasteo ma le izy efa magnembana igny a de magnembana izy de raha vao ohatra hoe misy tany tetiany aketo ndraika asena i- hijanona de mijanona akeo zareo.